A t’kujtohet për atë udhëtimin e andrrave që m’ke tregu nihere që ke pas shumë qef me shku <hesitation> nifar vizite verore n’Hawai? Nuk jemi pa që ni kohë t’gatë ama kët verë pata kohë t’lirë, ken mundsitë edhe kom shku kom nejt njo 2 javë t’mira në Hawai, e kom shfrytzu n’maksimum. Edhe ke pas shumë t’drejtë, osht pushimi ideal.